Nanyenenda sana, kwikara na marafiki gani? Umkeha ruso ruhoboa, maana robagi nasomaile pigepige mukatage, anore gobana goseragose robatigya robatigyer naela reva. Shano reva roso ruko wani ireleva na maskerye, ambanavoanza na mikakado, amambo yengemwalivokuwa na maseremwali, mlangonzwe mwasheng'oombe, jofye mwenye milimba.